الحياة الجيدة في إعتقادي خلاص الإنسان يكون متأمن، تكون حياته آمنة، بيئة صحية وهو هو ذاته يكون يعني ع جسمه صحي ،عقله صحي، يكون معه يعني إيش؟ أموال كذا يعني ت تكفيه تكفي عيلته ويتعلم تعليم جيد وطبعاً يكون في أماكن ترفيهية.